aran nei firowar don naftira be henduu fiira haa doo aran nei haa banduu fiirolwa dhum don naftire be hunde fere be betaa hander physics escape velocity toh a ummini firawol mei ghal do hefta haa banduu ma ghal den tamghal fuddi dogguu gho haa lesdi sai ayoe'yaa velocity buttom mei henduu mei waawan bantanghan firnanghan haa doo non-non firowal fiinata non-non moo finata amma mo finata firwal mei o'waawan yaaraga toh do o'ummi nam ghal jippinam ghal non-non naftira be henduu wobbili lejimagha o'n hokkotam gha cheque ko daamangal firei haa doo namgham dok'ataa